<hesitation> eng' kimastap tuka ak kechirek. ko kongen chito nepo, eng' teta korok, ko konae ochei chito nepo ng'amu yakipanye kekeeik, kokee chito nepo koo kokaseng'e ochei, amu ing'ui, ing'ui yekas yekas misto, kole ang'o ng'u ng'u ng'u cham ng'u cham koripon chichi, kok teta kong'en iman chito nepa amu kakas misto kole ne- nenyi teta, ko kenriek, kongen kora chito nepo, ng'amu kokerin keche, koyuut, koyuut kole ng'omanyokotyachan ipaa akeet, ko yuut ko yuut akoi inyo, yenyo anyun ko siis, ipityach anyun, kechee kai, akikweri ipirat anyun kopaipait, kopaipait anyun keche amu kaipirat ipkwaket.